E lawe au i nā lole kūpono no ka wela a me ke anuanu, no ka mea, hiki ke loli koke ke anilā ma laila. E hoʻokomo pū au i ka ʻailā pale lā, ka makaaniani lā, a me ke kāmaʻa holoholo no nā huakaʻi. E lawe nō hoʻi au i ka mikini paʻi kiʻi, ka palapalaʻāina, a me kekahi puke nīnau no ka ʻōlelo ʻōiwi. ʻAʻole e poina i ka naʻau hāmama a me ke kūlana hoʻolohe.